ña kuu ña sitiun ntiu ta kuu na kuu ñá´a yo intontiu ve´e intontiu ñaa-m santiu ntayu santiu ra ña sitiun ntiu kú tisíaa ka ku yasi ka ku ko´o kuatyi ha ko´o nanuri ñá ña ku tisía kuatyi tisía nanu ri ñaa kisi kuatyi kisi nanu tinto´o tuku ri uu-m ntakumía a´ra taku kisi ha rá sitiuntiu´a nùù kua nte´e li síasintiu nùù taku ñaa inka kisi ka ra ña sitiuntiu tyóo ntutyintiu tyóo tyóo yuvantiu tyóo ña´a tvitintiu tyóo ntakúmia sitiuntiu sí kisi kuatyi kisi nanu kisi a ntyi kua kóomia kasintiu ra sá ñaha hua sitiuntiu taku tinto´o ka´ra tinto´o lika ra ña sintiuntiu nú sa´santiu takui sianintiu ña ísioo ñu´u ntiu ta ntíkontiu ra ika síanintiu tinto´o lika ra ika kuunu ñá tyantiu takui ná saá miira nantoo ko´ntiu nanto ñaa tahua visi tahua nté nanto nta´a sée ntiu nté ñaa kutyí yu´u na nté ra taku tísia ka ra susa ika na tyantíu lu ntutyi ntíu ntasa santiu ña ntayantiu lu siti ntátyatiu a sava tísia kuatyi ka tukura nu santiu ntivi xa´an nú santiu hua sii koó ha tukura asu ko´o ha ra sá ñá nùù kee lu ntíaa li kee ixta li kee tiki´n li kee nahua kúmiia ña síasintiu ña ra ika kuunu sitiuntiu ña´ha tyi uu-m tá taku ña kuu yóo nanu ka ra ika kuunú sa ntisa katyi tiempo ii´a síaa ve´e ntiu ra ika kee takui sintiu ika taan vaantiu takui tava ná nintiu kutiuntiu nté kontiu nté santiu lalu nte santiu nami kunu kutiunmi ntiura rá ika ñaka kú´nuu nu´ña sitiuntiu ntisaktyi ñá kuu kisi ka nyisakatyi ña ku tinto´o ka ña ku ñaa tísiaa ka ña ku ra sa´ni yaa tu ka´a nanu tuku ka´a ña santiu tukoo ka´a ka´aa nanu ña kuaa lalu tyikuaa ña riso ñaka ra ntá tá´nu kutiun ña nta tá yaa viko nuntiu ta íya in viko kanu in nùù kasíaa kua´na nùù ra s´a sitiuntiu ña ku <noise> ka´a nanu ka ra taku ñá kuu nú kuaa tikoo ka´a ña kuaa tikoo ha tuku ra sa´nta tá kua´lu tikoo kualu kasintiu a ntá ña santiu ntá ra sa kee ña´ha ta koo´ña nira tani sinu ni sintiuntiu ña ra ntakatentiu ña ra ntavantiu ntaa nami kii nami tiun tu ra sakutiu tukuntiou ña ñaka ra nusu´a situntiu ntikii hua tyi ntá ta nùù sitiuntiu lu ña